<hesitation> kalo untuk <hesitation> binatang yang cepat itu kalo di daratan tu mungkin <hesitation> babi juga cepat rusa juga cepat kalo di laut itu mungkin <hesitation> buaya cepat hiu dia cepat dan kalo untuk binatang yang lambat itu kalo di daratan tu ya siput <hesitation> di sana tu dong bilang tu <hesitation> bilolo- bilolo trus <hesitation> <hesitation> balahai tu ya termasuk <hesitation> binatang yang lambat <noise> kalo <hesitation> ada yang di laut itu ya buaya kalo buaya tu di- di darat itu dia kurang larinya tu memang cepat tapi kurang kurang- kurang cepat dibandingkan dia bere <hesitation> dia berenang di a a- air laut air masing karena ada ta pe tamang dia <hesitation> mangael pake parahu trus dia dapa lia buaya tapi dia cuek dia bilang ah buaya saja ko tida ada dia pe sisik tarada dia pe apa sirip untuk <hesitation> dia berenang ko. Dia tida secepat ikan hiu tapi tanpa dia sadari tu dia <hesitation> umpan yang dia- dia buang itu kan <hesitation> ikan kan bobou darah makanya menarik <hesitation> buaya tu <hesitation> dekat- dekat pa dia bagitu turus <hesitation> ketika buaya dekat bua bua- buaya tu dekat dia- dia <hesitation> mulai panggayung biar dia jauh dari buaya tapi dia tida sadar kalo buaya itu berenangnya cepat buaya makanya <hesitation> ta pe tamang almarhum itu dia mati di laut karena dimakan sama buaya itu dan yah buaya kalow buaya tu sebenarnya dia tidak memakan manusia te kalo dia tida terancam buaya dan kalo kita tida panik juga dia akan takut kepada manusia buaya dan mungkin dia <hesitation> orangnya tida ikhtiar makanya d- dia cuek terhadap <hesitation> buaya itu sehingga dia mati di laut itu karena di terkam <hesitation> dia di <hesitation> terkam buaya kalo hewan yang <hesitation> cepat kedua di air laut itu yah ikan hiu. Kalo ikan hiu tu dia pe bernang tu so tara bisa tong mo <laughs> bacarita dia bernang lambat karena kalo <hesitation> <hesitation> kan dari- dari ta pe daerah tu kalo dari ternate mo pi ta pe daerah kan nae kapal kalo di pagi harinya itu di samping-samping kapal tu pokonya tong lia tu <hesitation> lumba-lumba pokonya ikan-ikan lah yang bernang di samping kapal makanya tong bisa <hesitation> menghitung <hesitation> <hesitation> hiu sama lumba-lumba tu mana yang cepat karena di pagi hari itu <hesitation> dong itu kejar ikang kalu sana dong bilang itu <hesitation> ikang cak- ikang momar itu sini dong bilang <hesitation> ikan tongkol tapi yang aga besarnya karena kalo ikan begitu tu mereka jalan tu berkelompok makanya <hesitation> hiu sama lumba-lumba tu sering <hesitation> memangsa mereka makanya kalo dari ternate tong pulang ka sanana itu tong dapa lia hiu sama lumba-lumba tu mereka dong tu lomba sapa yang cepat dapat makanan ternyata hiu sama lumb kalo lumba-lumba itu dia lebih ke lincah. Bernangnya lincah kalo hiu tu kalo kecepatan masih hiu hiu masih- masih laju dibandingkan <hesitation> lumba-lumba kalo lincah lumba-lumba kalo untuk <hesitation> hewan yang lambat itu kalo bilolo blolo tu ya lambat skali kalo di sini mereka bilang kumang <hesitation> siput dan <hesitation> bilolo itu sering torang buat itu <hesitation> binatang perlombaan kaya <hesitation> kasi uji sapa pe bilolo yang bajalang paleng cepat <laughs> dan kalo siapa yang kalah itu dapa <hesitation> di sana dong bilang <hesitation> pane kapala dapa toki kepalanya kalo bilolonya lambat ya itu ap- permainan di sana makanya <laughs> anak-anak di sana tu kepalanya keras-keras tu itu permainannya aja tu yah yah yang keras-keras yang kalah ditoki kepalanya. <laughs>